മാമ്സ മീനു ഥിനുദു ബുര്ഛിന്ദഥു ഐതു പ്രോതേഇന്। ഇപ്പുന്ദു ആന്ദല വേഗേതരിഅനലു ആയികേ ജസ്ഥി। ഉന്ദു കദലൈബുക്ക ബേഅന്സ് രജ്മ ബ്ലച്ക് ബേഅന്സ് ഗ്രീന്। ഗ്രീന് ഗ്രമ് ദൈര്യ് പ്രോദുച്ത്സ് പന്ദപേരേ മുസരു। പന്നീര്, ഛീസേ, ബുക്ക, നുത്സ് അന്ദ് സീദ്സു ബദമ്। ഛിഅ പേഛ സുരിയ കന്ഥേ പേഛ തേന്ഗിന്കൈ പേഛ। രഗി, ഓഅത്സ്, കോഥി, ബ്രോവ്ന് രിചേ, മുല്തിഗ്രൈന്। ഛപതി, ദോസ, ഇദ്ലി, മുശ്രൂമു, സോയ ബേഅന്സു। ഇമ്ഛിഥ്ന പുര വേഛുദു വരിഏതിഏസി ഉന്ദു ഔപുര। മില്കു നുത്സ് ഗ്രൈന്സ് പുര ദിഏതഗേ ഏദ്ദേ അപ്നു।